Nanu bahasa Inggris nanan nala sona mitpie lanu seni Aborigin boema tradisi na sona setiap tanggal ini dua puluh enam bula esa.